Bu shaxsiy tanlovga bog'liq agar sog'ligingiz va ekologiyani qadrlasangiz <noise> organik mahsulotlar yuqori narxga arzishi mumkin. <noise> Chunki ular <hesitation> kimyoviy moddalarsiz yetishtiriladi.